"Men tarixga uncha qiziqmaydigan inson sifatida hamisha hayvonot bog'iga borishni afsal ko'raman, chunki u yerda inson <noise> o'zini tabiatning bir qismi ekanligini his qilgan holda vaqt o'tkazadi va miyasi dam oladi.